Fomba fiomagnan'ny écureuil amamy-iatrehany ririnina izagny ho avy amin'ny fiaignany an, dia izy a biby karaha rapiso, fa ise zany volom-bodiny kojananjy lava be mibasabasaka be, izy a amin'ny fotoana mafan'andro igny dia magnangona raha hanina foagna izy dia ataony amin'ny lavakananjy amin'ny tragnony akao, ka reheka tonga i ririnina dia sy mivoaka izy fa dia kofogny izy homana an'io dia afaka velona izy